Nɛɛ bɛ terenaa wa, sɛmite a zun ami yi wura to ba ni lomi unpa atobun ma ya be, a ho naso sire a nunɛ bɛ terena.